संख्या तीन से हम बहुत ही अपनौं गहरौ और अच्छा जोड़ाव महसूस कर सकत हैं। गहरौ इसलिये इसका विधातपूर्व महत्व है। यह ना केवल गणित में बल्कि सांस्कृतिक धर्म। फ़िलॉसफ़ी और जीवन के विभिन्न पहलुओं में भी एक एकही महत्वपूर्ण भूमिका निभौत है। संख्या तीन को एक शक्तिशाली और संतुलित संख्या मानौ गॉव है। जो जीवन के कई क्षेत्रों में सामंजस्य पूर्णता और विकास का प्रतीक है। तीन को अक्सर पूर्णता और संतुलन का प्रतीक मानौ जात है। यह संख्या जीवन के तीन महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शात ही तीन प्राथमिक रंग। जैसे– लाल, हरा, नीला, तीन अवस्थाएं – अतीत, वर्तमान, भविष्य । और तीन जीवनकाल जन्म जीवन मृत्यु। इस तरह के तीन हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बीच संतुलित बनाए रखने की प्रेरणा देती हैं। तीन धर्म को सबसे बड़ा धर्म है। और संस्कृति में भी संख्या तीन का महत्वपूर्ण स्थान है। हिन्दू धर्म में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश का विचार है जो सृजन। पालन और संहार के लिये प्रसिद्ध है प्रमुख है। यह तीन प्रमुख पहलुओं को भी दर्शाता है।